taa pọda nam yam ọnọṇọ am pọda pụtụn wụgọr pụda mọna ịl tẹrmẹn ankị ta sụm ak tịdgọ ka tịsị ụk ɗọpọk pọn ịḅọk kị pọrụk ankị wam ma yas pịp ka pọndawịm, pọn kọdịm pịbụm pọnọn yamba taan ịkọ pụdụnụm ḍaṇ sakọ man kẹkọ wa watọn sala ịdgọ apụn ak pọnụ mọn pịd ɗargọ pịdị ɗaarị ụk naa mana ịlẹ yọkọt ɓ̣aan mọn ga lịmịịn lịmnẹị nẹ lọrọ ka nam pọn nụm a'na ịya ka nụm ana sịjị nam man ɗọk anẹẹ mọna pịkụd anambẹẹna mịn wargọ ịlọ laṇlaṇ mịnị pọd ɗịlọ mịnị kwad pọ pọdụk ɗịl ga anambẹẹna, mịn maadụn ta kakar yamba mịnị maad takar yamba, nɓal kịịdaị waam mọn mọdgọ nbal kị ịdẹị ntam mọna ụn pịdịị anambẹẹna n'ga pịmọ kwanaṇ apị yas wam mo̱n yag sẹ pịp majọ pịdịm mụmọ wai taag nẹrịm a nẹẹ yaa, n'tam mọna sịyan tẹl pịị zu pọn ɓ̣aan mọs nẹgọ mọs ga yokot gan tiḍam kọbgọ ntam mọna sẹr waa kịị ṇị gi nab takar yamba waa mọn saan pụda takaḍa waa mọn san pụda mịn madgọ kị sabẹị ka yaị yaamba kụdẹ pọn ana wụtẹn nẹm anawụtẹnị latịzak mọn kwad pọ maad waam ɓ̣anụi̱ jẹ n'ọn pịdịị nụm la ịnọm ḇan ga la Sịzọ zẹ ṇa kwanaṇ wam mọn madkọ sẹ pịịm tag nẹri yaa ka ịn taag nẹrịịm ṇaam pịịm yaa mazọ yaan yaz mazo ka ḍaman n nẹk ka yaị yamba kụdẹẹ ana wụtẹnị latịgaa ana wutẹnị nẹm na yaị yambeịn jọ? ana wu ana wutẹnị anụm nọṇ? yai yambẹịn jo? mọn ga kudẹ ṇa pịmọ yaị yambẹị maa ka ẹ ṇa pịmọ ana wụtẹnị maa ka ṇa pịmọ yaị yamba n da tagụn sama yambam mịnị tagnẹi zẹ sama yamba ɗ̣ị kwadụk kị yịlịm mị dẹ pịịg sama yambam tịbị ana n ta mịịn je̱ n ta pẹẹm je pẹmọ ịllẹ kaan pẹm yag mẹrgẹ kọṇ pẹm ẹsị i̱ yamba Pẹmọ mọɗangị mẹrgẹm pẹmọ yaa jị ka anamọl pẹmọ anamọl pẹmọm tẹṇgẹl tẹṇgẹl mọɗaṇyị mọ wẹ mẹrgẹm kọṇgụm pẹmọ yaaji n tam sọọu mẹrgẹm pẹmọ yaa ji, pẹe̱m yak tagụn saba pẹm yak ana wụtẹn yamba mịyẹm ɓaadị pịịk sama yambam an kịyịllị mịn tag saba mịịn kwadụn kịyịllị anaambịn yan yau gan tan nẹrị ọktẹịzẹ mịn pọd ɗịlọm ɓ̣aanụi jẹ nan wan kọrọk nyan i̱lọ laṇlaṇụm ɓ̣aanụị jẹ npam pịdị mọna pamụd pịdị nkụs wị da rọbịt mọna kụs wị ta rọbit kan na yazụ nan anambẹẹna npịkụd anaambẹna ọn wụtẹnị ọbịm wọrọp nẹ pam pịdị mụm waana anẹ pụbụd waa na nẹ pọ rọbịttụm ɓanụ jẹ nyan wa latẹndẹme anaambeịịn pụ salaịwụ ɗọn ịyụ ankị lawọ kana ịya ka pọdgọ tọmgọ kọn ịkị kịya waịzị ta talla an parwa nam ma wọk pịndam kana la bad balla kana ọbọk balla kana la tagaa kana la wamụn tẹdụk la lau gan taa ag lịịn tẹl pịị la lau pọdanị ịkị waịzi kị mẹrgẹ ki yaku̱d ịnị an kị pọdgọn kazak kazak pọd ka waịz ịk ya maad waa ta nẹrị ịkị wa yaz ḅụk da tallam ya waamọ wụm nam ɓaanụị je mọna ịlẹ kan nan wan kọrọk n wan kọrọk mana yaa kọrọk n gi wụdọ. Mịn sẹlụg yamba tẹrmẹn mịn nẹn payindaị ta kaba pọdụk dịlọm banụ mịn sẹl yaamba mịn ga pẹmọ pịdịm mi̱nan kẹnọ m kẹrụn ki̱ m pẹm kọran kịmụ tịbị m pẹm kọrọn kị dakmụ pọ tọp saam dasam mịnị wẹn dịyọm das ka apẹ ko ta mana mịnị kwad pọ yaa wam ɓaan jẹ mọna sịdụ kọrọk irikko tẹrgọ wụtẹn nam anaambẹẹna sịdụ pịdị maadwa watụ wẹ ịb yazị mọna watụ kọrọk n watụ wẹẹ mịn kal paka mịn yanụ, ɗam mọ ɗaṇyị pụda nẹ ta tịdam Pẹẹlọwụn ɓaanụị jẹ nam kama wabọ anẹ kana kalkị nam wọrọb ganda n kị sọụdụ wọlọ mịn kị wa sọudụ maad tandọ man kalkị wọrọp mọɗangị kalkị nam kalzịn kị nam kwadụljị ma man ga mana mọdangi a pọ tụụb manam ɗọk mịnaan sọọu waịn sọọujị kụrgụtẹ n wọn ịnọ ta kabaị waam mịn gị ya ta tịḍa ka pụra nam yam ọnọngọ an kẹɗẹ yọkọt gaan gị tọọm mẹmẹrgẹnam mọna yazị sẹ yọkọt gaan pụrram tẹẹm je n yịmgọ yaaj waa nam yadụ wụtẹn a kọrọk mịn pọngọ mịn ga maanị warọ maam rụụṇ kama watụ ɓal ɗam kịịd wam ụksịsẹ ti̱bị ma ọndamụn saan ki̱ pọkị ta kaban pọ mamụ mịn paịɗaị an kị wọkụm gụ kẹɗẹ maɗaṇyị pọ mammụm mọ na sẹrẹị jẹ man ɗa ya da taal apnọ mọɗaṇyị mẹm na sẹrẹịn pọ kwanịn pọ kulata ka lalịmịịn Pọn mịmọ sẹ mẹrụkkụ sẹ atọn mịnị ọndọmụn taan waa kẹdẹ ta kabam pọ mamụ wụtẹn nẹ kẹɗẹ ka yaj wa nam pụr pụra nam gị watụ pụr dọk jẹ yaj waa ɗụm taab yaj wa ɗogụm pụram tẹmẹ waam da kabaị an ɗ̣ọtọ pụram ɗọjị waam da kabaị an ɗọtọ pụram tụbọ waam da kabaịn ɗọtọ pu̱r jẹ pịp pụra an dok pọn yaj wam da kabaị an dọrọk mọɗaṇyị mụm ɗọk tịsị a kị ịnj para mọdaṇị ọbịm ɗọk tọm pịp a yaj wam da pụram yam gị ọndọm pọnọn n sọọbgọ la kẹyị ta kaban pụra kọtkọ am pụra wan ụgọr pụra nam man gi yaa da mannọ am yam ọnọṇọ pịdịị man ki yaa n gị nẹ paƴịnɗaị yamba ta kaba waa pịp tịbị n gị sẹl pịdịị nam yam yọịdam tam lalịmịịn nam ɓan yam ọnọmgụ min gi pọd ɗịlọ mịn gị yịmbụn mịyẹm di̱jị kụlata lalịmịịn nẹ kẹdẹ pụgjị kan anaṇ kẹr kama kanan pịdị maad waa kanan sọ mịn gị pọd ɗịlọ sụm anambẹẹna mọ wụtẹnum mịn gị yaa ta am pụrra wan wụgor pụra nam yam ọnọmgụ.